Bi nga rot ko nga cɨn kaɗang ngan kɨ mbì cɨn-cɨn ce sosei ka ɗo nga yal ɓe nga ròt ko nga cɨk mbwol. mun fana kɨɓut kɨni tun nga put nlokɨ, ɓe bi ye nga ròt ɓut ɗo cɨk kɨ mbwol. Kaɗang ngan kɨ bɨ ce ko nga cɨn ka, ko ye nga kut ɗɨ, ɓe nga put ka fili, ko, <hesitation> ngan ɓà cɨk ka lòklok nyɨ ka zaka. Ɗang nga tong ko nga lap jep mwa ɓe ɓutna ter sosey. mpì ye bi ye dòk ngan pò ròt kɨni ɗo ɗa. Bi ye po cɨn kɨ ngan nwòk fana ɗo ɗa. Nga <hesitation> tuna teni lokaci dòk ngan nlòkɨ, ɓe ngani gyem mbwol. Tunani fana kɨ yal ɓe kɨ met gyi ràt. Ko kaɗang ngan kɨ bɨ ce ka, ɓe nga put nwokɨ, kà jɨ ka fili, kà lap bi ye jep mwa pò cɨn kɨni, ɓe nga po leng kɨ bi ye dòk mu pò cɨn kɨnɨ nti, kone ngan kɨ kam. Ɗang ko ye kam kɨ ɗɨm ngan ka lòk-lok nyi, <hesitation> ɓe bi ye nga pò cɨn kɨnɨ kà lòk-lok nyi ɓe lokaci ce ɓe nga put ɗɨ ɓù jù tong ko mù cɨn dak. Bi ye nga pò cɨn kɨnɨ ka lòk-lok nyi mwa ɗo ɗa.